Nthiuwama siinré, bukeurma siinré, darma, an tantima, darma la siinré, sa bhur wuudena. Gnojooma isiinrani-bak-bhiti kan-kan-kan-kan-kan wune ifé bukeurma di nthiuwama. Darma: fune fé subjé gnooju ma lo dé, a siinré an gnoodena, an tantima. Fu rattima go nérine. Bukeurma siinré dé. A la fé mbéghine fakhma ninne. Mu dongtane niirma, a kane jéémo dé, mu sa jéye di kawu-kawu. Bhuughune a buma an dongtu. Nthiuwama dongh fune siirara kuuma lé. Awa bhoode fu dhoodoma maame sun-sune. A dééma kan, a déé kune. Wune i fé-gnojo-gnodooma isiinrani an gnode déck-déck-déck-déck: nthiuwama di bukeurma